Aia te tang o walenge wakang waake gaumanawa tang o waake meke menamenababai ai te, walenge meke tee waake meng nannanuma awa uwuwai a', a' amuniko enang o, ai te walenge neka te alo ninabuli otoinala lenuko, poke meke nike apalalangko awoo aloo lopanaa pekopo. Walengena loida, te ninamasko nii asing lidumaliee tewoi walege nake, naka amili nake wakilo nake asing. Te walege te awameng, wakang waake gawonaa meng nanuma awa owuai, eng awo goo koi nakoo, ai koina kong oh goo awa kalapuwainamokoo gawamanaa wake apuwai, ai wela nannanuma awa owuai ninang wamaiko namoo lu padealio awo eng ainamoo, ainanowe meeke agu lowie kobua oto. Maka amilie, walenge naa page naa loida pade alitolo, ainanowegoo, teng awa owukoloo anowega ka angne apo ke kobuwalupenna nee owukoloo te tenowego awa owuaina te anologa teng koina lepo mekee gawamoo tewa o moo goong nasii nau awoi meke walenge nake waikabake. Te nasii ukawukoloo, teng te agata enang buwai awagoo te aangu koo pakawalamanoo te weluwelu uwai weluwakoloo teng teka oga nuwai laiuko, laiuko laiuko kamong alawai <hesitation> kamong alwainangg te nasii ukawuko nasii enang buwai noketai lai lai otauwai noketai eng teke tai napo te oninala koikoi enang goi gawalamoo pau aangu namas koi gawalamoo, te ukawukoloo tewa te pau erang buai, imauwai. Imauwai nawa otoko teng okopo te kamongume awa oukolo eng kameoli, awa oula eng kameali teng eenangbuai. Te o pau ninabuli, pate patesi nabuli ukaula teng tei pau ke awaga aunako awa kobotauwai, nau- anga angapta wake ko enang botaukolo, patuotaukolo, kaliwei, ai nuwai enang bukoloo, tapegeukoloo, teng napo enang go angukoo enang buai patuwotawula teka enang nne nuwai tapinge uwai tewa gausainang teng ima alawainang teng koopuni tutubuwai Teng awokata page naa meeke tewoo koi koi enang balimampogoo tan mono namas enang o te kakata loida nabulinaa tewoi enang bakoo o enang oh koina awe wemo enang gasi imakasi naweng eng teggoo aagu koo enang bubai megebuai tei nuwai lage petapeta, teke tewa ai magebikoloo teng kunoo melo gaukoloo <hesitation> enang o melo awa owukoloo eng taboo konui ah onopenoo mono goo taboo enang buwai, enang paki napo isi'uu nai we wesiuwai pekamas koo koi namas koo. Te pau loida nabulii, pau nga napo te moo gong leepo nasii te patau tang kiki palamoo lenuko, teu gaukoloo tang te kunoo lolawa te kopuwalito wai. Kopuwalama teng enang kaka loida totobukoloo, ai wolupoo teke nakawi napo ninabulii te- o awoo uwali nabulii naa loida tewoo ka mokabulii wakee gawakoo. Awaga tan enang tang ninago waikauka tang pepo awa owuwaino ah taboo, nne waake gawabe nawatonoo. Tang te aangu koina isiunauka tawatawa agoloo tegoo lelu waika baa ukawuma kolekole uwai, kolekole ukoloo teng enang oh kaka nabaa totobukoloo teke woli naka uwai.